Sonong nyangi ko ngwati taal hinmang nyinang taal. Nya toh ma nyangba api gilong sheko asabar, toh ma yisa ko taal kasuwa, taal kasuwa kafel, madapi taal kasuwa kafel, mishi kafela. Sai pi lahadi gilong sheko hahadi ma sheko kasuwa <hesitation> ghe laa suwana ma yisa ko furyam, mi dangna kaya goma yepang kabmiyepmina nan yepang pii furyam kenang. Hinbi pi lahadi ngwu mishiwu. Sai pi monday ma yis ku <hesitation> pital kasuwa zali. Don taal pay mi yis sin pi kasuwa kasuwa, api kasuwa zali pang ɓakayom may da yepang da mi yip rakena. mipi gyak damuwa gohina a kasuwa zali a pi monday kenang. Ma yi nyinom ko zali mi boghom, sai pii talata, ma yis nyinom ko kasuwa gum. toh ma yap kasuwa gumpangu, kawai mazheko kasuwa gumu, mapi nupi ni larba kenang ma sheko gum. So gum pang kenan, dami yipmi kaya gohina, mi shagi waakgohina sai ana pisonong alamis ma yis ko alamis mi gilong, am hi nyinom ku suk kasuwa daal, bulagham kenang. Ma yaab kasuwa pangma dami muiya yepang he dami toma yepang, api italamispang kenang. Don kogwaki taal hinmang nyina e yisim, sai ana pi zhima'a gilong shenoko juma'a min ma yis nyinom ko kasuwa dengi Dong ma zhiki ko kasuwa dengi kawai mi mapkawai ni kasuwa juma'a so kap ma yap kasuwa dengi pang nyina da mi yepi gyak kaya goma mi yep gyak kaya guna ma'amin minu, miyu mi dan sha mang nyin kwal. Sonong nyangi pang nya sai dai kasuwa. Kasuwa kafel, kasuwa zali, kasu dul kasuwa gum kasuwa kwalmiya, kasuwa nbulagham sai kasuwa a dwap, sai kasuwa nyaɓwa